Hanai asanja tagdi jaumirawo ngam ta'a sanji tagdi goɗɗo o lattata bana himɓe baa. Amma to bana nyau on toh ɗo wala aibe